Al'ada gimi, womarde, nyamdu be njaratedam be yidi jangirde jamanu. Himbe lesdi mai do lorna hakkilo mabbe ha jangirde jamanu ngam do nafa be masin. Be yidi hala gimi be womarde bo chaka mabbe be roobe mabbe be bikkoi mabbe bedo woma masin.